تنظيف الفرن هادي لعبتي… أخذ لك أحسن منظف صابون او جف أو الا هو وحكحك بالليفة لين ما يصير كل شي أبيض ناصع يلمع يبرق تقدر تجوف وجهك فيه.